غدي نختار العمر ديال سبعة وثلاثين لأن ديك السنة هديك بالضبط حسيت أنني وصلت واحد المرحلة ديال النضج لا في العمل ولا في الحياة ولا في علاقتي مع الناس